Ndegen Malin khoo laff taaau lazima yaani Unni tokit jiraaa khaa inin dheke ardhiane laff kholuu abakhun manif ndege khath midhaseni yenann abakun ndege Khan itth midhaseni yaani inin through nafan dekhe laff hinbuinii yaani chuma khun dekhee laff dhurr ijethee yaani hin balanceni Mal wonn khun balance denge dhub akha hamtuu akha dansaa thaa dhub ishin yaani denge cholum midhasa thesum midhasafii ith cholomseee